بحب الكلاب أيضا لأنهم يكونوا مخلصين بشكل لا تتخيله الكلب دايما معك يشاركك لحظات الفرح و الحزن وعندهم جدرة غريبة على فهم مشاعر الناس هذا يجعلهم أصدقاء ممتازين كمان الكلاب تحسسك بالأمان وإذا كنت متضايج يجى ويجلس جنبك ويعطيك شعور بالراحه